Ni'u biasa kain re <hesitation> di <hesitation> selas di ndawi kai ngaha ra nono biasa kain sia re dou mbojo di isu kai tuta na <hesitation> di isu kai tuta na re wara ma wara ma isu isu ni'u kai <laughs> saha rau campo kain saha rau waram isu ni'u la'o tawoa waran isu ni'u labo rea waran isu ni'u la'o <hesitation> poro na ma nata nata lah ede di ru'u <hesitation> au ma- ma pili pili tuta doho re ede ncihi ncao sia re kalo misa kaina <hesitation> dou doho ese aka kan mpa'a mpa'a pili tuta ede re na isu ni'u kani saha isu ni'u kani rea ra tawoa ede ma ma dara darah renda doho reni ma londo ra'a dohon re pala wara rau ku ma ni'u ke <hesitation> selas di ru'u di ru'u <hesitation> markani sarumbu loa rauk di ngaha di di sarumbu dei sarumbu <noise> ma di ngaha dei sarumbu nggo ede ede ru <hesitation> wara <hesitation> waram <hesitation> wara wara rancango sangrai wara ede ru di di weha santa na wara ma ra <hesitation> ra lowi santa na ni'un reni ede wara ma Di tutu ni'un re tutu rau ni karna di <noise> ndawi kai kagape dohon biasa kain kan tutu ni <hesitation> ni'u tutu <hesitation> niu tut ede ku di ndawi kain kagape doho ndai kaina makanan tradisional na ni kagape kagepa uta maju kombi uta sahe kombi uta capi kombi ndawi kain tutu ni'u ku <hesitation> selasi sih bahan bahan ma kalai na ni <hesitation> makalai lai doho campo labo na na ni'u ke <hesitation> wara ma reha santa santar lowi santa labon langsung lalowi santa na na santan re biasa kain re mbako campo la'o na ni bune si santa limbi misa kain ne'em si ndawi uta santa limbi ede re santa na re lowi campo la'o labo labo utan re na ma ma ne'e sih ma ngaha sih santa mpoa na ma <hesitation> mawati lowi wara rau wara rau <hesitation> ngahan nono dou mbojo ma wati lowi santa na nadi kain santa na re bune si nggahi dou re <hesitation> au ngaran lemak nabati ni ma taho ndede lo ma taho kan wati di lowi santa biasa kain <noise> nga ede re kani campop oi rana <hesitation> ede lua campop lo oi rana <hesitation> ni'u akan den de ni'u ra <hesitation> ra paru reni ni'ur paru re <noise> loa campo oi rana weha oin ede biasa kainde di Tau aka mangge mada aka uta mbeca mangge mada doho mangge mada kan loa nda'i kai uta mbeca loa ndadi kai <hesitation> uta rau sih mangge mada ka loa bem pa ede re taup kai loa tau kai santa kanen ede santa ma ra lua kai oi rana ede ku di mangge madan re wara rau kunin di ndawi kai rau mu biasa kain hanu rau pala auasih ngaran re <hesitation> karara karara karara au karara ma ntasa re karara ntasa re dou mbojo na puru ku na puruk karara ntasa ede nggo ede campo kaina santa ma ra lua kai oi rana ede ku sia nadi kain caru kadori na lain ra lowi lain santa lowi lai lai rasa na na kadori sia kadori caru ni ra mina mina ndeden sia reni caru kadori kok <hesitation> kalo misa kaina santa santa au ngaran <hesitation> oi ni'u <hesitation> santa ni'u ya santa ni'u pala la lua kain oi oi rana ndede lai wali la'o ma ra sangrai kai sarae sangraikan ni'u raparu nggo ede re <hesitation> ncango kai wati kani mina ni ncango kai tab'e ndede mpoa ntiri nggo ede re di tutu biasa kain ka di tutup dou mbojo tis re di campo kaina uta oha oha doho nani di campo kain ndawi deka si ma ni'u sangrai nede